اللون الأحمر بالنسبة ليا يرتبط بالجوة والشجاعة والحب كذلك الحماس والطاجة أتصور انه لون يرمز للعديد من الأشياء مثل الأعياد والمناسبات الخاصة واحيانا يرتبط بالخط أو التحضير في بعض الثقافات الأحمر يعتبر لون الحظ والنشاط.